ʻO ka hākilo nō iā o ke kiaʻi i ia mea e ʻauana ana ma ka pō. A laila ua noʻonoʻo ʻo ia…hmm…pono wau e kilo i kēia mea. ʻO ke kilo nō ia ona no kekahi wā. A hala kekahi mau minuke, ʻānehe kēia kiaʻi a kokoke i ia mea ma ka pō. A laila uā ʻo ia me ka leo nui “Hō! Pono e haʻalele!” A ua haʻalele aku kēlā mea i ʻike mua ʻia. A ua komo mai ka makaʻu i loko o ka, o ke kiaʻi. No ka mea ʻaʻole ʻo ia ʻike he aha ia mea e ʻauana ana ma ka pō. A laila, ma hope mai, ua haʻalele ke kiaʻi. A hoʻi ʻo ia i ka hale.